Tegna miala siny fa tara zaho fa maro be embouteillages tam'làlana fa za efa tegna nanenjika lera de zaho koa alohan'ny hiala an-dragno de zanakanahy narary tampoka de sy mainsy nikarakara ananjy zaho de mpanampinay koa mbôla nisy tany nandianana de niampy embouteillages fa tegna miala tsiny monsieur le DG fa tara zaho fa tsy ataoko koa zao magnaraka, tegna miala tsiny!